Nupɛ zun oro a nucozo in ni hane wa zerema behonu ma mi ɲusin bɛnɛ lo mu bɛ'a benɛ a no'onɲa mu he ma tete mu be cururu mibini oyi bɛ fɛna ma mu ɲozoma ɲu doron to'o to o do ho dimiyan si to'o do ho dimiyan si an oyi diya ra mɛ to mɛro han be yaya yanɛ o tawɛ a fɛna mu'a ɲu-miro sunu benɛ ma jira ɲu ɲu-miro sunu ɲu subariro sunu ɲu subariro sunu biya buwero-sunu bia buwero-sunu yirawe a'o ji di be vɛro sunu be vɛro sunu o dama a vɛ be a mu yi mina obe se han ma bu'aro-sunu bu'aro-sunu han be dama don nɛ un wara yɛ o tawɛ a baba ara a han in ose a yi ma vɛ avɛ in ho hinne wa zerema cururu